א טאוסטער ווערט באנוצט אויף צו קענען מאכן פון ברויט פעניץ - טאוסט, מ'לייגט אריין דערין די ברויט און עס ווארעמט אן ביידע זייטן און דורך דעם ווערט עס שיין ברוין און אפגעברענט.